Ja kui xi ijin tsakjien'an t'ajé tajñú ndajña se jñayá m'íre xi tsakjien'an ku tjiña'ama tjun ga bitjia jña bitjia jñayá kú ijin nitsje ijin nitsje kui jña n'atsere tú'e ku nga ja kin'atsje tu'e kui jña ku te kjo jna jña kixí minchyare kú minchyare ijin kalabu tu sijen kjo pimiente xi minchyare kú kjia kjuanixú kui najmi nguije kui najmi kjo ngú kjuaña'á nga kjua nixú kjia kjua'yuya ijin molino natsí tsa tjinña natsi ja natsi 'yuya kútsamí molino ndsañá kutsa licuadora 'yuya kui- kui jña nguije najmi ngaja kix'i nguije kui jña kuajande ku kjia- kjia k'uetire kjua luachjabé ngu sarten kutsa ngu tiukicha kuachjabe ku k'ia minchyare xiné kunga ja tji'a xine kjia k'uetíre tsu- k'uetíre tsju kjia n'astjejíní kui tsju nga ja kití kui tsju Kjia n'asjejiní ku kjia ijin kjua- kjua kinchyajin tjiuña- kjia kjua kinchyajin tjiuña cuajande kjia minchyanire ijin nichan chan chan kui jña kui tjiuña kú nga ja kichjan kui tjiuña nga ja kichjan nguije kui najmi kuja kjua- kinch- ijin- kjuan kjuanixúni tsa yajo kjuanixú tsa yajo chinga tsa yajo xanda ma ijin ma minchyare nga yajo chinga kjua nixú kui yajo kú kjia kuanitsuyaní kjuanitsuya chan chan kui yajo nga ja kixu ku kjia ijin nde tjiminchyajínire tsa tsju tjinichjanguixinejuní tsju'e yajo chinga nga ja kutsuya kui yajo chinga nga ja kutsuya chan chan ku kjia kuinchyajiní tjiuña tjiuña- tjiuña kui tjiuña xi ja ki'yu jña yá kuinga nga ja kichjan kui najmi nga ja ijin kikinchyajin ba'ere kjua nga xú te- tenixujuní yajóo ya kjo kui jña nga ja kixu ijin yajo Nga ja kixu yajo kuajande nga ja inchyajinre tjiuña kjia nde kuini candu'e ijin yajo chinga nde kuini nde minchyagínire kjia nga ja kjua- kjua ch'utájande tsanga bajó kutsanga ndia kutsa mí xi chajare kuinga kjia kuinchyajin ijin xu'ná bichayare ijin xu'na kuinchyajínre xu'na ja kui najmi nga ja kixujuní xu'na'a ja sakunire nda'a xu´na kui kandu tiya ku kjia k'uejínre ijin na'yu kjia k'uejínre na'yu tanga na'yu xkuen xi kuacha ñ'ajun na'yu xkuen ngata tsanga na'yu xkuenjí minchyare ku chanjí bitju chanjí máse nga ja tjixúni candúu ku kjia kuinchyajinre ijin nanda na'yu xi ja ijin- ijin xi ja ijin tjian se jande ku kjia ngaja- ngaja jinduya na'yu ku kjia kuinchyajínre kjia nikja'ajin chan chan- kjia nikja'ajin chan chan kjia nikja'ajin ndanga ja sakure nda tsa n'ñu se Kutsanga tuxi n'ñújí se tuxi n'ñújí yufa bitju ku- ku nga ja kichjan kuajande ja kjia kjua n'ajen ku kjia kjuanindat'are jarru ja tjin xi jarrúu kjinejun jarru tiaba kjineju ku tjin xi najmi jarru tukuacha kjine tiyatsé najmi jarru mandajíre ku nga jarru kjuanindare minchyajinre tsa jó tsa jan nan'ñu jaxúu kjua 'yure jaxu ku kjua 'yure tsju kui jarru kuinchyajinre kuajande nga ja kjimatsuya jarru ja tjiminchyare tsa xu tsa ijin isetíi ku tsa xine tjinitsuyajo jarrúu ku kjia cuinchyajinre ijin ja xukú tsju'e ya jaxú'e ya kjia tsa tsanguire kandúu ijin kandú'e yajo chinga ja kui tenichjajuní kui kjua nichjajo tuxi sakure nda tuxi sakure ijin sijen kui jarru